புவியியல் இருப்பிடத்தின் அடிப்படையில், ஸ்பெயின் ஒரு பணக்கார மற்றும் மாறுபட்ட வரலாற்றை அனுபவித்திருக்கிறது. முதல் நவீன மனிதர்கள் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இப்போது ஸ்பெயினில் குடியேறினர். ரோமானிய ஆக்கிரமிப்பு கிமு இல் தொடங்கியது மற்றும் கலாச்சார ஒருங்கிணைப்பின் ஒரு தொலைநோக்கு செயல்முறைக்கு வழிவகுத்தது, அதன் விளைவுகள் இன்றும் உணரப்படுகின்றன. ஸ்பெயினில் பல வண்ணமயமான திருவிழாக்கள் உள்ளன, இதில் தக்காளி வீசும் திருவிழா.